<noise> दुरबेन एक अइसन यन्त्र हे जेहति हमरे घरमे बैठके बन्‍ना दुरदुरके चिज देख सिकत होइ । दुरबेन बढिया चिज हे जेहका हमरे बहुत काममे उपयोग करति । दुरबेनके काम अइसे हे उजयर प्रकाश लेहना, दुरके फोटु लेहना, दुरके चिज ओहके बयान करे बन्‍ना, दुरके चिज ओहके लिग्घे बैठके देखेक सिकना । दुरबेन तमाम मेलके रहतियाँ जेहमे हम्मर रेफरेटर देरबेन आउर रेफलेक्टर दुरबेन हैं । दुरबेन बहुत हम्मर तेहना उपयोगी चिज है ।